Ndwom a m'enyi gye ho yɛ ndwom a wͻakyerɛw a wͻdze ma 'ͻhoirfo' ma wͻto. Ntsi ndwom bi tse dɛ Nyame ndwom a ͻda famu bͻkͻͻ na afei, wͻdze nootu anaa 'sͻore note' wͻdze egyina hͻ wͻdze ama ndze biara a yɛbͻtow.